<hesitation> Ho agn'ahy manokana zany, iaho manko sy de magnano loterie, sarotry zash gn'ahazahoako agn'io, f'izy zash raha azo ame kisendrasendra izy a voalohany eka aloha, de sy mainsy hoe e zava-dehibe eky aloha ohatra hoe hanisika arakaraky valeragnin'azy lahatany zany, ohatra hanisika hoe maherin'ny roapolo tapitrisa izy ah da mividy tany eky ka, izay ka asignany voalohany mba hanamboara trano.